Kolera jaune voalohany <hesitation> koleran'ny fahazavana de vao hita avy lavitra ton'de mipilatra fa misy ôlo ndraiky tsy magneva kolera jaune misy olo magneva kolera jaune arakaraka olo magnagno anazy.